Tsú akuáán rígíꞌ e̱yo̱o̱ jún, <hesitation> nugi̱mbóo̱ rí naꞌphi̱ xi, nuni̱ jambuu̱n, nuru̱thii̱n iná, ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ rí ikhii̱n rí napi̱ꞌtsii̱. tsíka̱ mámbaa mangaa, sino ke rí mbándunꞌ igóo̱, mbóó ini̱ jambuu̱n na̱goo nugi̱mbóo̱ rí naꞌphi̱, jamí xúꞌkhui̱ má ríjndo̱o tiémpú naxnáa̱la ruꞌjua, narígá mbá tiempú mangaa ríndo̱o nagájnúú tsú naꞌthúu̱n ormigérá, tsú nagájnúú chikatánás, ikhiin tsú akuáán maŋi̱iꞌ. Akuáán riérú ithuu̱n ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Numuu rí ikhii tsúꞌkhui̱ tsú nuni̱ mbaꞌja ríꞌkhui̱, narígá yi̱i̱, yáá náa̱ꞌ yi̱i̱ a̱ꞌkhui̱ rá, ikhí ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ xi rá, nagájnúu̱, tiémpú ú nagájnúu̱ napi̱ꞌtsii̱. Jamí xúꞌkhui̱ má nuni̱ ríꞌkhui̱, nagajánúú tsú chak chikatáná ríjndo̱o tiémpú naxnáa̱la ruꞌjua. O̱ rígá mbá gu̱nꞌ rí júniú, ikhú ríꞌkhui̱ igájnúu̱ xi. Ikhú <hesitation> igájnuu tsú chikatáná, jngáa̱ ikhiin xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ tsú naphúún tikhuun, naꞌphuu̱n rí rígíꞌ puée̱, rí júba̱a gii̱ naphúu̱, jngáa̱ xúꞌkhui̱ má phú phú ndaskuu̱nꞌ mi̱tha̱ni̱ sálsuu̱n jma̱a yaꞌduxúñúu̱ꞌ mangaa miꞌtsúu̱n xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱. Jamí xúꞌkhui̱ má júwá, nu̱ni̱ꞌnúúꞌ tsú nu̱thu̱un akuáán tsígaꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Ikhii tsúꞌkhui̱ tsú wáa̱ xú nuni̱ dáñú. Ithan lá xa̱bu̱ wanii wajiúúꞌ rí wénú ríjndo̱o tsú mbáá ada̱ o̱ mbáá tsú ada̱ naskhoo i̱thii̱, ma̱tha̱xu̱ꞌmááꞌ nakhúú o̱ ma̱tha̱xu̱ꞌmááꞌ ñawúúnꞌ náa̱ꞌ rígá náa̱ rígá rawúúnꞌ akuáán tsúꞌkhui̱ ithii̱. Numuu thana ñajuunꞌ manga akuáán tsúꞌkhui̱ itha tsú xa̱bu̱ wanii. Nambáyuu ríndo̱o mbáá tsú naskhoo ithi, athaxúmááꞌ ñawúúnꞌ mu̱phii̱, o̱ athaxúmááꞌ nakhúu̱ mu̱phi̱, para ke rí ma̱ꞌga nacha̱ jamí o̱ nacha̱ áꞌba̱a̱n ñawúúnꞌ itha xa̱bu̱ wanii. Xúꞌkhui̱ aꞌnii ini̱ tsú akuáán. Akuáán tsígaꞌ i̱thuu̱n rígíꞌ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ.